إذا كان عندك حوض أو مرحاض مسدود أول شي جرب استخدام المكبس حطه على فتحة التصريف واضغط للأعلى أو الأسفل بقوة عدة مرات، حاول أكثر من مرة إذا ما نفع استخدم خيط السباكة أدخله في الأنبوب وحاول فك الانسداد، إذا ما نفع ممكن إنك تستخدم بعض المواد الكيماوية ولكن يجب تكون حريص على نوعيتها.